اذا واجهت مشكلة في الإتصال بالإنترنت اول شي تسويه هو إنك تفصل المودم من الكهربا وإنتظر دجيجة حتى تشغله مرة تانية وده ممكن يساعد في اعادة ضبط الاتصال بعدين إتأكد إن الكابلات موصولة بشكل صحيح اذا المشكلة ما انحلت تأكد اذا كانت المشكلة من الجهاز اللي بتستخدمه او من مزود الخدمة